Ny horita zany a na polpa zay ny fahaizako anazy, da biby maro tagna zey izy maro tagna mirasandrasana zey, da izy io oe raha fesainy da sy boda zeigny toetry raiky igny itako oe tegna agnany zagny, de izy io amoron-drangnomaty ivelagny ragno, izay.